Pues nare re ni runbe ques, tuzy dis clas ques, ques dis ni runbé nú, loguar re, ni rdaw nú ni lax nú re’a este rack ni xob giny ques gula nax ques gy rdaw-rdaw nú cun gé gulá lo get gëxy za rie ques gy, nú sth ques la queso rallad, per ni queity za-queity za za zïdy ná ni, ni rdaby ni, ques rallad gy rdaby lo chicharin gulá rdaby ni tëx zéh, ni dis na za queso rallad gy, lo chicharin cun lo zéh rieni, qinty quesill’a quesill zëga tiop clas za nani, quesill na nina quitz, ni quesill dis ni, tchi ni na th gutz’e ni la queisill cun crema, per zega rdaw nu ni, zack ga rdaw nuni nax ni gula rdaw nenu ni get va, gulá zega lo get gëx rie ni, gula quesadill lany get rziu nú ni rack ni quesadill, zëdis rdaw nuni, ní dis runbe nú lax nú ré.